जसा फर्नीचर से कई कई बणे। फर्नीचर से घर ने फाटक बन जा। कुर्सियां बणा ला। लकड़ी की चीजा बणे जिसे अपण फर्नीचर केवा। बैठ बा का सोफा, पलंग अणसे अपण फर्नीचर केवा। घर बणावा तो वु में खिड़कियां भी फर्नीचर की लगावा। फर्नीचर की लकड़ियां से ही खाटा बण जावे।